Ҳангоми музокира дар бораи маош, бояд боэҳтиром ва боэътимод сухан гуфт. Пеш аз гуфтугӯ, маълумот дар бораи маоши миёнаи соҳаи худ ҷамъ кардан зарур аст. Далелҳои қавӣ бояд оварда шаванд. Мисол таҷриба, дониш ва саҳми шахсӣ. Ҳамчунин, гӯш кардан ба назари корфармо муҳим аст.